കേഅലവന്ജി ആഹര വസ്തു രേയ്ന കേഅലൌ ക്ലിഗ് തിന്ദിനൌ। സരിപു ബുജ കേഅലന ബന്ജി അഏ കൈന വേയ്ന കാരന ഏ। ഫുന്ദു കാരന അധ ബനു ഫുന്ദു നാന്ദ ഔ അക്ലേഅന। ദേഹ തിപ്ന ലോഗ നിരോദക ശക്തി ഔ പേത രേയ്തേ തേ। തപത് പ്രക്രിയേ മല്തേ തേ ഔ അക്ലേഅന ദേഹ ക സരിയത। ഔ ഭുന്ദ ഏനി ചപ് <hesitation> ഇഥ നമ ബേദ ബേദ। രേയ്തേ ഇഥ അലേര്ഗ്യ് ബനു ഫുന്ദു നാന്ദ പീരഥേ അല്ലേര്ഗ്യ്। പീരഥേ അലേര്ഗ്യ് ബനു രേയ്തേ തിപ്ന ലക്തോഅസ് ബുക പ്രോതേഇന്। സരിയത ദേഹതേ ജീരന ആയിജന്ദി ഏനി ഛന അല്ലേര്ഗ്യ്। ബന്ദ ഭന്ദ ഫുന്ദു കേഅല ക്ലിഗ് മീനഥേ അലേര്ഗ് മീനഥേ। തിന്ദിനൌ കേഅല ക്ലിഗ് ഔ ബന്ജി ബേന ബന്ജി ഉബേരന ഛന। ഭന്ദ ഫുന്ദു കേഅല ക്ലിഗ് നോന് വേഗ് ലികേ ഫോര്ക് ഐന ബന്ദ। തിന്ദിനൌ അപുജ ഔ തിന്ദിനൌ ക്ലിഗ് ബന്ജി അരിഥ ബോപന। ബന്ജി ബേന ഥര ബേന ഔമന്ദ സ്തര്ത് ഉപ് ഔ അന്ജി കേഅല। അന്ജി ഇതേമു അഹര പദര്ഥ മതവ ഛന ദേഹതു ഫുന്ദനി। കായി നന്ദ് ഛന ഔ ബന്ജി ഗപുന ഇനുമദ്കു തിനോദു।